हमरो शरिर लाइ बिभिन्न किसिमका पोसण तत्वो हरु चाएका हुनान, जै अन्तरगत कार्बोहाइड्रेट भयो, प्रोटिन भया, भिटामिन हरु भया सबै हुन्छ। त्यो सबै लाइ पुरा गर्ने एक सामान्य खाना भन्डेउ भनेपछा भात, चना, गेडागुडी को दाल र हरियो सागपात भयाबटी यै ले हमरा शरिर को सब्बै पोसण पुरा गरन्छ । भात ले हम्रो सरिर लाइ कार्बोहाइड्रेट को मात्रा पुरा गरन्छ । चना तथा गेडागुडी ले हम्रो सरिर माइ प्रोटिन को अभाव पुरा गरन्छ। हरियो सागपात ले हमरो शरिरमाइ भिटामिन दिनान । यै तरिका ले चाइ पुर्ण पोसणयुक्त साकाहारि भोजन तयार गरि सकिन्छ ।